जब हम कोई निर्णय लेता है तो हमारी भावनायें उसे वारित रूप से प्रभावित कर सकती हैं। धारण के तौर पर अगर हम किसी बात से बहुत खुश होत हैं, तो उसे खुशी के प्रभाव में हम नकारात्मक निर्णय ले सकते हैं। इसी तरह डर या चिंता जैसे नकारात्मक भावनायें हमें किसी जोखिम से बचने के लिये प्रेरित कर सकती हैं। इस प्रकार भावनायें निर्णय लेने की प्रक्रिया को देखकर देवे और हम तात्कालिक प्रक्रिया देवे। कभी कभी जब भावनायें अत्यधिक होत हैं, तो वे विवेकशील निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि अत्यधिक गुस्से में आकर लिये गये निर्णयों में समझदारी की कमी हो सके। इसी तरह भय या निराशा की भावना में हम जल्दबाज़ी में गलत फैसले ले सकें।